<noise> nixi gua la ni ndithon ndithon rugunda gua la thi gunia la ndithon thi xii gua la ndithon rungaba <hesitation> ixi na nixin nchi nixin nchi nixin nchi tixin gua la nichja ning'e nombre thasini la thixi sen thuyuna thijise jeniana nixin nchia cha guxina ya cha cha thixin uxila ke guxin la ndithon jina uxila ya la <noise> naa de nchinchi nchingua na xithu thua thula nchuala thanda nixin nche thi thijii nombre sela tha xruisi jna la nii che na se la gutsa e nese la thuchina se' chunda xi thiela ya thaxi egua thie thingu chujni o thingu jinde uchi ngu nguji ya la uxin la thanda 'ieba nd'ia la bara <noise> thajuan eba lugar ndithu chena chujni o nk'e thi kutent'ue nd'ia.